Azo antsoina hoe rono- ny ronono soja sy ny ronono avoanina nade tsy azo avy amin'ny biby ara, satria ny atao hoe ronono a de <hesitation> tsy oe zavatra vokarin'ny biby fa rehefa mahafeno fepetra maha ronono azy oe rano misy singa hafa mitondra otrik'aina ao anatiny de efa azo lazaina oe ronono izay.